Wajaju kaminang upojie ro iyyaq yanaritu wajaju koseq warna biru e nasabaq yero wajaju e waju hipermawa ku upojie upake esso-esso biasa na akko ni ro biasa hipermawa ro macce kaq le sessa macce kaq <noise> <hesitation> jokka-jokka sibawa ananaq e akko assarama e nasabaq hipermawa ero onronna mahasiswa-mahasiswa e pole kampong menreq e makkulia ko juppandang <noise> na engka yalengngi onroang asenna asserama belawa nappa koro asrama belawa engka le- letarongengngi sekreq <noise> sekreq na untuq e hipermawa belawa akko hipermawa belawa mega rupanna <hesitation> tau-tau makkulia beda-beda maneng kampus na. Biasa engka ko kampus na umi kampus na unhas engka to biasa ko kampus na yasengnge PNUP engka to biasa ko uin yero biasa ko kampus na uin maderri mabela akko monro ko assarama e nasabaq mega kecamatang-kecamatang naliweng bedai biasa ko kampong wettuttaq massikola deq na mappada bela akkewe akko juppandang ro ye biasa ko kampong ko massikola kiq <noise> macaweq mi biasa taq seddi mi desa ro <noise> le laloi tapi beda ni ko ko kiq juppandang <noise> engka mompa ro agagakku kaminang upoji yana ro sularaq lepis lo upoji laddeq pake re je ro sularaq lepis e narekko jokka kaq lo mabela apalagi ko sularaq lepis malampe we <noise> akko matinro kiq deq to macekkeq apaq na mompeq i kainna. Nasabaq ye sularaq sularaq e upojie upoji metto je massularaq lampe we jarakka itu biasa massularaq poncoq ulebbirengngi iyyaq massularaq lampe e tu apalagi ko akko mereq-mereq lefis i ero maderri mereq lepis lima nol lima e. <noise> Na engka to agagakku kaminang upoji upoji pakei yanaritu jang tangangnge <noise> jangnge maderri upake <noise> nasabaq akko meloq kiq mita wettu la- langsung bawammi le yita ko lima e makkada tetteq siaga ni ro penting laddeq iyyaq waseng ko engka jang tangang le pake akko meloq kiq jokka-jokka mabela. <noise> Sibawa agaga agaga yero upojie pake <noise> sibawa upoji bawa <noise> yanaritu <noise> potto fottu e upoji pake ya- nasabaq maderri o makalelleng narekko deq gaga <hesitation> tappasang okko limawa- limakku.